Argentina pe ko oyuavi oime jokope jakuvo oime jokope iroiva patagonia pe kua oime jaïvi ye jaïvi jare otini ye otinivi, opa oyuaviavi reta kua jokope arire ˂hesitation˃ oime iroi va iroi äve, jakuvo, jakuvo äve va uajaete ye vi jakuvo yave